عدد الساعات الي اشتغل بيها اسبوعيا بالعمل هي بقرابة ثلاثة و ثلاثين ساعة و عدد الأجازات هي انو اني اكدر اخذلي اجازة الى اجازتين ايي- شهريا.